À Scingapore, pe quello che me contan, gh'é cado sempre, pratticamente sempre, climma tipo tropicale equatoriale, con pöca escurscion termica tra giorno e neutte, e ciù atro no gh'é de stagioin. Orribile 'na röba do genere.